لو كنت بختار حشرة كان اختياري يكون فراشة لأنها حشرة خفيفة وطايرة تعيشوا بحرية تتنقل بين الزهور والاشجار أحب الفكرة انها تستمتع بكل مكان تزوره وتكون جزء من الطبيعة الجميلة بعدين طيرانها بيخليني اكتشف أماكن جديدة واشوف المناظر من زاوية مختلفة. وكل شيء من حولي يكون جميل وساحر.